പോലന്ദ് സമ്സ്ക്രുതി, ഏഉരോപേഅന് സമ്പ്രദയലക്। കതലിക് മഥ പ്രബവമ് മരിയു സ്ലവിക്। മൂലലു മിശ്രമന്ഗ ഉന്തുന്ദി ഇഥി സന്ഗീതമ്। കലലു ഉത്സവലു മരിയു കുതുമ്ബ ബന്ദലകു ഗുപ്പ പ്രധിന്യമ ഇസ്തുന്ദി പോലിസ് പ്രജലു അതിഥി സത്കരമ് മിഥയിലു പന്ഛുകോദമ് മരിയു സമ്പ്രദയലനു ഗൌരവിന്ഛദമ്। അന്തേ ഛല ഇസ്തപദുതരു വരി വന്തകല്ലു। പിഉ <hesitation> രോഗേരിക് അല്ലുമു മാമ്സമ്। ലേധ ക്രിമ് തു നിമ്പിന ദുമ്പ്ലിന്ഗ്സ്। <noise> ബിഗോസ് മുക്യമൈനവി പോലന്ദ്ലോ സന്ഗീതമ്। മുക്യമ്ഗ ഛോപിന് ച്ലസ്സിചല് മുസിച് ഫോല്ക് ദന്ചേ। ലു മരിയു ക്രിസ്മസ് ഉത്സവലു ഛല പ്രഛുരിയമ്। പോന്ദിഅയി വര്ശ ക്രകോവ വന്തി പുരതന। നഗര ലോ അഛരലു ഇപുദുകി ജിവിസ്തയി।